Nde ɓe ngaddi haala social media crime ɓe ngaɗi en fosin looman ɓe ngaɗi o en fosin majum dow goɗɗo fu walaa freedom of speech. a fotayi kokka opinion maaɗa dow goɗɗo mo voli fu waɗi complaine waɗi critisising gouvernement see ɗum nannga mo ɗum yaa ɗum maɓɓamo mo huuɗi gouvernement ko président fu ɗum nannga ɗum maɓe mbaadi ɗum ɗum